Io resaky sinoa io zane e, ty fahatreavako aze voalohany indrindra aloha reky ny antony maha olombelono ahy ty foto-piainane de mivavaky amy boda, sary vongany hokany sarisary io ty teay ivavahany, de ara marsiô moa efa hatramizay moa ere le fa io ka ty hitako atao ereo